दक्षिण अफ्रीकी व्यंजन म केप डच। केप मलय अउ ब्राई जइसे शैली सामिल हावयं। दक्षिण अफ्रीकी व्यंजन म अब्बड़ मसाला के उपयोग करे जाथे। दक्षिण अफ्रीकी व्यंजन के कुछ मुख्य बात। केप डच व्यंजन म पूर्वी मसाले के उपयोग करे जाथे। केप मलय व्यंजन व्यंजन जइसे मसालेदार करी संबल अचार वाला मछली अउ मछली के स्टू बनाये जाथे। बोबोटी केप मलय के व्यंजन हावय। एमा अंडा टॉपिंग के संग पकाये गे मैरीनेटेड कीमा वाले मांस सामिल हे। ब्राई दक्षिण अफ्रीका के पहिचान के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हावय। ये एक सामाजिक आयोजन हावय। जेन आमतौर म परिवार अउ दोस्त के बीच होवत हावय।